Vakium kilin nani nw'n wanda niraw mabye bw'n waw suulu. Suulu mbo, nw'n waw nn'n waw nn'n waw nn'n ita salte. Nn'n suulu maw nn'n ripat, n'n ita salte. N'n ita nchor lage, part n'n kougal majumon.